Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny ny péroqué na hoe boloky ozy ny olona dia <hesitation> izy a miavaka amin'ny biby marobe ahay ampizakaina ampizakainao izy dia hainao hainy mamerina ny raha zakainao raha ohatra ka ampizakainao izy. Dia vavany igny somary mivelaka be takeny iny koa mampiavaka anazy.